मेटल म्यूजिक एक रौक म्यूजिक के एक भारी रूप होगाईशे एक ये में तेज आओ जोरदार गितार बजाईशे आओ गानाग। में डार्क लिरिक्स होगाईशे मेटल म्यूजिक के कई उपसेली। होगाईशे आओ जैसे की डेथ मेटल डिजिटल मेटल आओ। मेटल कोर ये सब होगाईशे आओ एसे आज कल के युवा। के पाटी बाटी में चहे कुछ चीज जो खुसी के महाल होगे। उससे में इससे के संगील से जुड़ा महसूस होगाईशे।